Rehefa iaho zashy mizoso da telo i lakile indesiko: lakile ny tôbiliko, lakile ny tragnoko, da lakilegna ny armoarako, izay.